اختار اني يكون عندي زر للرجوع بالزمن لان احيانا الانسان يحتاج <hesitation> انه يرجع حق يعدل بعض القرارات الغلط الي الي اتخذها في حياته او عشان <hesitation> يبحث عن حل افضل حق ال- حق الواقع